nmbele oshire arasia me ze ahu ozu oba ha me zene nzu ani shre nza ise nzu ruyoroo nzu azu nreje ne shia Nzu monor wiri mayahana Nkpa hisi batwa mak ka hisila bakwa bia wusie nwusiela oghorla nbw borsume mimi mo sunia miri mbia bea shikwas iha ambia begwera monor wiri gwera nyoroo gwera azu gwere ara gwera isi m gwereh ise were mesiaya ngham neggi mesiaya ko onogbor ogbor hushi le mbia bea tuaria mo turia mbia bi lekazi ma mm ziaya talam mbia bea hodaya mo hodara o ko bu o riri